<noise> tigr, mdzin, mx̱iꞌdz, ndzis, kabay, kabay, jagwar gana konej, ndzis yu karrel mdzin, tortug, ngid, <hesitation> tortug, ngid, armadiyo, <noise> <hesitation> gana maꞌl yu maꞌl tsëw dze <noise> mec̲h̲, pat, kuch. <noise>